A animal- a animal abuh eo to ep o toto peo, a pukpuk. A pukpuk eo to ep o ya po, poh tem a, pa pa'eh a naman ru'en to pokah re boer sih a nam sum, nam sum. A pa'eh a ti to noh roh mah ki pah, ito hoa ro in a pukpuk. I he a kori rakah, to hoa ro in a pukpuk nen, a tavon pah vapipiuk o rer bi to, bi ta hoa ro in a pukpuk nen. Nom nes, vegen <hesitation> naman bo neh, i to teh menon sih a kangkong nen. Nom to nes no nena, nom vahik sikur nom pa ongpo nena nen pa oes po nen. Mah tem kurus be nom vahik sikur nom to nes no, vareh ne nah pah no nenah pah oes po nen. Kangkong mea mojon. No tamuan gen nenah sih. E nom vapipiuk nem sih bea, ahik ta pukpuk nen. Mameh tem ke nom pah, nung ama kor veresun ke nom pah harin teva ne mah po o boneh, pah naman ru'en boneh. Poh tem po, paeoh- paeoh o sande, pito, pito ep aniah tavon to no bat to rena pah rotu manu tearoki. Ki pah no ki pah ep ati ina boer to varak o non a sonin niah po, paeoh o na on. Pah nam- naman boneh to te menon sih o paeoh or naon to takok o ki pah takok hop o koman anaman ru'en. O i to goroh ro no nen ki pah, varak ko non a sonin niah pa potan. Tem po boneh ir to taneo vahutet er ai ba i to te menon a pa eh a pukpuk te menon a pa'eh pukpuk. Pukpuk koman a nam sum, a naman ru'en boneh nom to poka nem sih a nam- nam sum veh. Vahutet pa ena vih en ai tavon a kavar pa ena baiton er vahutet boneh paena sue, mah taman nom, sinan nom taneo er pah sue kanom, antoen en a ong- antoen en pah no pah oes kangkong po a ru'en o. Tavon to ep uren a pukpuk. Nom gen to nes vapipiuk nem sih, mah tamuan mameh tem, ke nom pah- nom pah nes no nemah sih, nom pah no ke nom pah oes- oes poh nem vegen nom seke hah vah ir pah no kipah rep anenom sih. Tem poh ahik be nom noh roh ahik be nom no pah oes poh- poh nen ivegen, te non sih a tavon, to nes noh rer kipah ara porokoh re nen sih, mea uvinta oan. Mah boen a kavar e pasi no ep ra'oer bi ara rer pi o ian hikta va isi a nonen, o ian o beor akah. Ean te va noma, pukpuk mene ki amboro, amboro vai ni te no nen, pia ma- ma ma moeh tem a tavon to nes iu no re nen bi to im buer, aimbi- aimbi ep buer, nes vavakon gen non. Pia naman boneh, a boboto nom akah. Nom tenena tavon ah em bi baiton ba si, sue ver on ve, "ee a pukpuk to te non maneom ahik beom baiton sue maren?" Ke sue rer bah- sue rer bah, "ee, imba antoen en kura non a ti, be seke teh menom a ponis i pasi en oa sih." Nes sue tamuan gen a rena nen. Poh tem po, bua ton subun to- boa ton subun to no roh na to ara roh rer. No na pa ara, ki ara re nah- ara re nah, pa sun kuruh e sebun niah pa ara ki ara re nah- ara re nah, pa sun kuruh e subun niah pa sue ke buan manih ba, ke e sun nom manih ke eo no roh. Ke eo no- ke eo no roh ko ke eo kes o mah ta piskon. Pi to use i rer sih o piskon pa bean ki pah reh rer sih o ian. Paena te re nah, e subun niah paena ara no na, ara no nah veh, ive a pukpuk ke no mah ki pa reh buan. E kua va oe akuk, avu, a vutonsibun- a vutonsubun a nissan. E sumbuav a to nissan ito va'en o va'en koman o von manu tinputz, teo buin. Ke sumbuav boneh pa va'en ki pa va'en koman a nom manu tinputz ki pah, ive he sih avu kua vuiti pi veh a pukpuk to reh roh. Pukpuk paena reh nah, paena reh sahata na, i vana va'oe avo akuk paena pukpuk paena reh hop buan koman a ru'en. Paena deh, reh na buan e sumbuniah pana ong rer i he ogong bi to teh a niu ahik gen ta tah maren a reh buer. Pa sue, "ee to deh vuren pih. E mang ot antoen ot a nom ya va'i. Pa su kuru vana- pa su kuru vana no nas me ta goror a oe pana u ho kono unahan ko unahan, tavan kurus pa nano er ma va'ih. <noise> noman bito aeh e kavovo to inu, inu a pukpuk ai'i panahan a reh ma pah en simi, no ke vavet ror nana man bunei. Pah o moto keh, deh ma vahur moto pukpuk o roen mos rer a kaur teve kua. Panan e kere na, e kere na, e kere na, o mandang o he kua. Bona bona tamboro kua, toro sisi ia nom- ia nom a pah non nem. Na pukpuk torea ra van vou torias panguna roh a simbiam veri am vea ambue a buer. Tem no na makera a maenea, Mah moniah meh pah koman niah. Pukpuk ta enn aroh buan, i to va gang akuk a buan. Mah takirah po ito reh a bat a roh ino buan koman a ru'en. Paena i ta sun gur paena he, i paena gon e kua, paena gon e kua peana deh buer von. Deh buer von, pah noh va ogong meh buer, meh boen po, kipah peh, paena peh e kua. Peh vahik, paena peh vahik buer, pah sun kuruh paena hek rer oveh bih to imm a pukpuk boneh. Pukpuk boneh to teh roh non. Ki paena ambuh, ki ambuh, ki ambuh, ki ambuh, ambuh res akah, he to akuk o non to enn rokrok akuk o non. Ama rokrok to metmet ahik roh a pukpuk enn- enn non e rokrok. Ki pah sun kuruh kipah vakoan non po murin otem ito enn o e kua veh, pukpuk to vakoan akuk o non. Keh to rer nah pah rov- rov o rer a pukpuk he, pukpuk to kakato vakoan o non sih o keh kipah imbim a met or ambuer. Suguru po tem vo pe havo te pe iva-iva kieta ma- kieta mea buka. I tun diara i to i pana nai pesu i tupana son manin va te sive e pa sive a tupa iva mata popo ane, vas kukuroi vana nomas piapi nana mei te name ra nanu, sive Kua vuiti a papai pet, <hesitation> hap tolai pa oete boneh. I vana no nah, vana no meh na buan. I gen hikta, i to suk o n a ma hanan. Pah no kipah hiav na tomber kipah gunah kakoe a non pah meh tomber reh roh na e keh, a sih- a sih keh, a sih kori. Kipah nonah, ir paena nonah vasun eh keh <hesitation> vatat a ru'en, kipah tos orer eh keh. Keh ong non, tos reh na buer to reh na eh keh. Eh abean pir kuruh e keh va'ii nung nenah paena, tapan rena e keh ong eh keh- eh keh he beok gen non. I ong gen non, doh non, doh non. Pa'eh sun kuru. i paena, iuh oep reh nah, i peana oep eh na buer ru'en. toa ino mah e keh. Paena sun kuruh, paena peah o kakao va'ii. Sun non, teh non vangin po kakao i he deh peah o spia pi. Eh keh to peok non, peh keh to beok non na i to na'on non na i pih to oep uren pa pukpuk. I paena nomah, pukpuk boneh paena no mah. Vatare tavus ma pasuniah, paena totoa non. Totoa, totoa, totoa, totoa, ahik tah ti. Toa non, toa non nah. Tovih Tovih tah bone a minits bo ito toa no nah pi to hek ba be ta ti to me vakoan ino buan. Parena toa no nah paena totoa no nah ahik kuru paena hop a en pana ru'en. Hop a en pana ni'en, pana ru'en haih bi to no vaih, a no pa kato e keh. Paona no, paena vahopop oen nah paena bi, paena tavas akah ma bi to reh e keh i hiav bat non, avu oete peo aban gunah me ma o spia paena tap akah ke buan pa tonun niah. Tap akah ke buan pa tonun niah, i paena sun, tap pa tonun niah, paena vatatveret vatataveret o spia. Paena tapan akah ke buan pa boen niah. Nonoa nah tataveret nah tavir tataveret ah ong koman nai ong koman ito met. Pah sun kuru i paena reh a pukpuk, i paena neh buan pukpuk a mat a'ih. Paeba reh buan eh meh kua oete e suan niah. Paena reh ong avah manu hanan abuh i pah no nah pa ring na o polis. Polis paena ong ma, polis me rer pa ongg ma nom enom to vahik sibur ma kenon pa no ro na pa en be. Eo paena eo pa no eo to- eo to pe'ah ro be. Pe'ah ro- pe'ah ro nah o be ko sue beo to toa gunah nah pi a tober nom to en bi nom. Sue be nom to toa gunah nah eo pa ep o ina Pana pukpuk, a boena pukpuk, to vokak non sue kurah no ba a gorot. Eo paena hiv nah, "a sa va'u?" Ki pa sue, "eh nom to immur a pukpuk." Eo pa sue, "hi'i eom to piuk nem a tah a ambuh, eom to imm avainiah nih?" Ee sue nom, "ba tayah, eh meh no mah ke ep?" Nom paena sun kuruh paena vavaveo gunah va'ii. Vavaveo, enom a kavar akah o kua to vahik sikur mah. Nom pa no ke nom pa oep. pespara tem peo pa oep o pukpuk, a tatamana pukpuk akah. To vanun no, a reh iniah hiah nom, a tovih tah boneh roh. Pi to mak ko buer. Paena ring o polis, nom paena teh nenah va'uhuan nena polis kar, bi to noma kipah reh- reh a pukpuk. Nom paena te nena, polis kar paena ong kuruh, ong kuruh, paena pah noma paena eon- eon hop ina pukpuk pah polis kar, a vihinia he reh bat ir reh buer po karanas. Paena reh ong nem buer pa polis station, pa nonah, gon poto- gon poto inah pukpuk. Gon poto vahik. Paena deh ama buer panoh biris, pa ru'en a iurun panoh biris veh. Paena noh moesmoes buer, moesen. Paena kap- kap ama soniniah maren a vavoen veh, pi a tavonto sue bi to pasi vavoen in ama kap ina pukpuk. Paena kap ahik a pukpuk, bihaen po kipah moesmoes, moesmoes, moesmoes a kokori. Tavon to enen pukpuk rer pa gogon o ama oh. Tavon a kavar akah to en to butar o a pukpuk po tem boneh ir he im a pukpuk boneh. Vatotoe vahik akah ina tavon pah ma o pukpuk. Tavon pah en pukpuk o rer, en, meh papan hikta nat arer i pa piuk rabuer ba e toa. tem po i to en ahik po, en ahik, ki pah sue, e kes nat enom be to en kuruh a pukpuk.